Ntəm ntəm na̱nne te iya̱m va̱ nga ni ka̱ apər iya̱m va̱ pa̱ utəmtəm na̱nne te ana to pa̱ ɓu ya ka̱ daktak ka̱ unəm ro ka̱t ko nda ya pa̱ unəm ro a pwat ɓu ma ɓu sat unəm uvəngva̱ na ɓu ƙar igwak ku nəm vata mpak pa̱ u pal aman va̱ta ana ka̱t ka̱kul pa̱ i nda ya pa̱ unəm va̱ pwat ɓu kang unənəm u pa̱ rik te mmaɓu va̱ na uyi na nyi kuma uyiyi pa̱ ntəm a pwat ɓu te pa̱ ta ro te ɓu re tu nəm pwat ɓu te bu ya ka na mu mana na kat ntəmtəm ikangkang kunin nna to ka̱ɗi rak pa̱ ɓu ya uwan ɓu a ya ka̱ aya̱m ri ka̱t ko ka̱ ubəp uzhi ɓu nggo ka̱ ya ka̱ yəm ri ka̱t te ɓu iya ɓu ka̱m shi ana ko ko ida ya po na ya ko ɓu na na ko ɓu na nako ka̱ dap ko ma ko ka dap te cap ku unəm va̱ ka̱ mɓan muji bu ɓu na na ko ko unəm va̱ uni na ka̱t kang liyam ka̱ là pa̱ una ndangga wo ko ɓu na na unəm uyi na ya kang ɓu re nəm a na ka̱t ntəm ntəm na̱nne na ta ko ugwai unəm ka̱pal asa̱l ko achi ɓu ko yen bwakan ko unəm reram kang i iya ipal ama̱n nre nnung a ɓu te bu rəning ana ɓu la ana upon wang sang kang dato ya uva̱ tul sang ya ɓu re nung ana ɓu fe ikangkang kangkang

Ka̱ shi ìgwak ɓu pa̱ ìgwak alak ɓu ka̱ na ka̱t, ntəm ntəm nəna̱n nro na to ro va̱ ngga na ka̱ ɗiɗi te nna te chər abo a ya bo ma ɓo ken ga ko koyu nimro ka shin zhi gun afe nchang ka̱t uro to ko kang zhi ɓu ya na fe nchang kat nro te ya na nro te ya na ka̱t ɓu iya ɓu nəm uka̱mshi ana ɓu ɓu ya ka̱ sa̱l ukamshita a bu yar na ɓu ga ka̱ shi zhi ikun nya ka̱ mbwai te ga ɓu mwa mi nəm ikun ana ɓa sai ɓu nyi na nyi ka̱t ɓu yar na ɓu mi yar ko ka̱ zhizhi nro te ɓu iya ɓu ya ka̱ ìkun itarok te ga ɓu mwo ɓa ɓu na na uza̱ wa te uza̱ ka̱m ntan wo ko ma nda ya pa̱ uya ka̱ ukamshi va̱ta ka̱t te wa nji yi te nyi nya na ka̱ nnanɗər ka̱ inan va̱ mmayi ka̱ wuwop pa̱ a ya pa̱ i ɓur iwu ka̱ war ka̱ shi adim inan va̱ta unəm ve a fe chan ka̱t ka̱ nəm nandər nnandər wa i na ya pa mi nəm awo te uteten te ɓu nəm aduwa ta te uponzhi inan ga pa bulln itan na te aya pa unəm aduwa tan kwakwa ma ka̱ nəm ta tan ma nva̱ ta ma unəm ta iya iya inyi pa là le unəm te nyi inana va̱ nyi mmawo ka̱ ɓu wop ama nuya ka̱sa̱l te ɓu ga ka̱ na ka̱ zhi ìkun te sake nnəm aduwa a na timtin ikan kang iro na to ka̱ɗi pa̱ ga ni pa̱ ya po ya unəm ka̱ nəm ma hali fe byen ka̱t te kang atəm kang nnap na ka̱t iya̱m va̱ ɓu nyi te ko a ya pa̱ uyang nnəm ga nm uzhibu ko aya pa uyen va̱ achu ɓu ka̱t Ko a yà̱ pa̱ uyen va̱ nyi na ka̱t ka̱ ya na ka̱ yi ma ahali va̱ nnap nnəm va̱ na ama ka̱t ɓu war na ɓu təm ka̱ na ɓu kung ana to dər fa iya̱m to na nəm pe te iga ka̱ ɓu ka̱ nzhi iya̱m to ɓu nəm pa̱ te nak ɓu nəm ro i ta ɓa iya̱m fa adin na ɓu te i na bu ka̱t ɓu nəm pa̱ te na aɗin ana̱nən a ɓu ka̱t ama pa unəm pa a ya pa̱ ko iya̱m va̱ ta fe ɓu ka̱t ka̱ pwat ɓu te uyen va̱ va nəm te pa̱ ɗəkər ɓu bur iwu ka̱ nshi ɓu ko ka̱ chen nggo te ɓu nak ko na i a nak na uza̱ ga ɓa ama ɓa pa̱ ɓu ya na te unəm ichən ana ka̱t ɓu fa ta ɓu nnap na ka̱ chen wa ɓu ɓu ga nzhi va̱to ɓu nnap na ɓu ga nva̱ta̱ ɓu nap na to uva̱ a fe te ìgugwak ira ka̱t i nak te ntəm ntəm nna̱na̱n i te ɓa ya ka̱ ashe apambin va̱ to kat te ipir ntim tim nenen ve ngani padep te na tagwan ki ygem ve na nkung to pa pak ticat itung onəm ga pak ido ka̱ ka̱ ɗiɗi te i te ntəm ntəm nna̱na̱n ko owan yi ɓu dər uwan ɓu iya̱m va uwan ɓu ɗom ka̱t te kang ma na ka̱t iva̱ ndom pa̱ ma nəm a ɓu ka̱t mma kang ɓa nəm unəm ta ka̱t iya pa̱ igwak alak yi te kang i là nnap ka̱t i lok ìgwak yi afər te nna ta te ɓu là nnap la te nnap là ta nya ibyen pa̱ ginging te nəm va̱ ma bu n là ana ma i fe i ka̱ i nəm inok ko te ntəm ikangkang i ya ka̱ sosai.